ا. <hesitation> بالنسبه لي تحديد اذا ما كان العمل فني جيد او لا ممكن افكر في ثأثير العاطفه اول شئ. اذا ترك العمل اثر في نفسيتي <hesitation> او اثر في تفكيري هذا مؤشر علي جودته. اضافتة الي ذلك ممكن ننظر الي الابداع كل ما كان الانسان مبدع ويعبر عن افكار جديده <hesitation> ويقدم قيم جديده للمجتمع ذادت قيمة عمله هالجهد تظهر في كيف يعكس العمل رؤية الفنان